Buéno̱, rí kondiméntó rí nagi̱ꞌdoo naꞌni ndathaŋuu xú rí komínó, pimiéntá, klábó, numuu tsíni̱ꞌnúúꞌ rí meꞌpha̱a̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ ríꞌkhui̱. Ikhaa jngóó xkua̱ꞌnii má i̱ñi̱i yamár rá. Ikhaa rí ndathaŋuu ríꞌkhui̱ rá, nagi̱ꞌdoo náa̱ꞌ awúún komídá komo xú rí nu̱ni̱méjáánꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí xuyuuꞌ xedi̱, ga̱jma̱a duun maŋa̱ꞌ, rí nu̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ barbakóá. Ikhí i̱gíꞌdáá rí naꞌthúún ríꞌkhui̱, klábó, pimiéntá, komínó. Ikhaa ríꞌkhui̱ naxnúú sabór ga̱jma̱a komídá drígáꞌxu̱ꞌ, ga̱jma̱a xógíꞌ ginitsu rí naphú. Nu̱gínda̱wa̱aꞌ ikhaa, ikhaa ríꞌkhui̱. Este jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí duun mangaa rá, pues nu̱gínda̱wa̱aꞌ mbaꞌja wéñuuꞌ ú náa̱ꞌ inii ginitsu rí nagi̱do̱o̱ꞌ ríꞌkhui̱. Numuu ikhaa ríꞌkhui̱ naxnúú rí naꞌni ndasko̱ꞌ, naxnúú naꞌni ndathaŋuu mangaa. Este komo náa̱ꞌ nu̱ni̱ rí ríꞌkhui̱ rá, barbakóá, pues ikhaa ríꞌkhui̱ na̱kagu̱u̱, nagi̱ꞌdoo duun, nagi̱ꞌdoo xógíꞌ rí ndathaŋuu ríꞌkhui̱. Jamí xúꞌkhui̱ má náa̱ nu̱ni̱ yaꞌduun xtílá mangaa, nu̱gíꞌdáá yaꞌduun ikhí mangaa. Xúꞌkhui̱ má rí náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ nu̱ni̱ yaꞌduun ra̱ꞌkhá mangaa rá, pues nagi̱ꞌdoo má xógíꞌ ríꞌkhui̱, rí duun rí, kondiméntú drígóo̱. Khamí xúꞌkhui̱ má rí náa̱ꞌ nu̱ni̱. Xtílá yaꞌduun maxaꞌ, nagi̱ꞌdoo má ikhí. Xúꞌkhui̱ má rí náa̱ꞌ nu̱ni̱ e̱ste̱, xtílá yaꞌduun maŋa̱ꞌ mangaa, xúꞌkhui̱ má nagi̱ꞌdoo ikhí mangaa. Phú mbaꞌja komídá náa̱ꞌ rí nu̱gínda̱wa̱aꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí duun, numuu rí mú rí xíꞌtsu duun, puex na̱nguá gíꞌdoo sabór rí naphú i̱ya̱a ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Phú phú ríꞌkhui̱ jaꞌyoo ma̱ri̱gá rí duun. Núnká na̱nguá ma̱ꞌndóó náa̱ꞌ awúún guꞌjuáꞌxu̱ꞌ, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ phú i̱tháán ú rí naphú. Pue xógíínꞌ xa̱bu̱ naꞌphu̱ ríꞌkhui̱, ikhaa ríꞌkhui̱ naxnúú sabór drígóo̱ mámbá alimén mámbá rí naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ.